Mfiri wa thikukuu niufure ni mfiri wa Idi, njirwe na njili hang'u mifiri iya ni mfiri micha kabitha yamromba mrungu. Nifure isherekea kole ni mthikifinyi naghenda kole ni- nimlomba mrungu, kole ni ihira kui kole ni ifunya thadaka, nisherekea kole ni ighenda kwa vandu, itembelea mru kuya nifune isherekea thikukuu to kuyo Idi njidu na njrwa idi njidu ikamifuma ifunga Ramadhani, nifurie isherekea.